ازا كنت عميلا سريا بمهمة للتسلل الى منظمة اجرامية، سابدأ بجمع معلومات دقيقة عن هيكل المنظمة وافرادها الرئيسيين، ساستخدم هوية مزيفة تتناسب مع البيئة المحيطة وساحرص على تقديم نفسي كعضو محتمل، من المهم ان اكون حذرا على تصرفاتي وابتعد عن اي موقف قد تكشف هويتي الحقيقية، سابني علاقات مع الاعضاء الرئيسيين لاكتسب ثقتهم مع تجنب اي تصرفات مثيرة للشك، ساجمع معلومات قيمة حول الانشطة الاجرامية وابحس عن الفرص لتفكيك المنظمة من الداخل، بينما اضمن سلامتي طوال العملية.